باش نسلي روحي في انتضار الحافلة او القطار لمدة ثلاث ساعات ربما نكونيكتي بتيليفون في الانترنت و لا نقرا كتاب.